Yes when you get older life can be hard because first when you <hesitation> you are a child or when you was a child you will find people doing everything for you but as you start to go up <hesitation> people will no longer do it they expect you yourself to do it so and again as you growing up you will have your owner responsibility to care take your either you will get child and then you will na become one again you will take care lor yourself take care lor ley child and take care lor ley ley ley mother of la child so when you will find life to get harder as you going up especially ley kind na activity you will put yours- you wil get involve within when start working you families will want to for you to help them so and all la one can make life more hard so you have to work more hard for you satisfy those who around you.